ס'דא א באנטש אסאך חיות וואס בלייבן נאר מיט איין <hesitation> אזוי ווי א מאמע מיט א טאטע וואס ס'וואוינען צוזאמען, - און ס'העלפט זייער שטארק פאר די קליינע חיות וואס זיי האבן צו <hesitation> צו זיין <hesitation> מ'זאל זיי נישט אויפעסן און זיך צו לערנען צו לעבן צוזאמען און ס'העלפט זיי בלייבן לעבן.